<noise> biasa sa me acara tuana hee tamusti tamusti rapi toh jadi lengkali kumacara sumeremila otua labotoreng so komko ahh laboto sokom ahh am cemukura cemukurla supaya rapi paloon sa me acara hanya sa lengkali menawo kawianuma ohh sak menangkawinanuma kalo satuminggu mowianuma kalo ko sumere nio okela tua ahh labotong eso kong sumukuru sumurla supaya palola pukiine ohh nehh komud komu lengkali ka satu labotol sokong kopalo nokelatua sasa kosumukule odoh panua nokela umur umur <hesitation> memang muda pea nitu nitua sa.